टार्ज काई येरो है हम्री भाषाम काई तिनिंग बेट्री को है। चेकाई अंधा लाइट ने अपनें चारो ते भी जात <hesitation> रो ने तीकाई तेरेम चेकाई अपनोंग देखाई चेकाई अपनोंग उजाला देखाई। आपनों तिनिंग ने तेरेम काई काहनिंग। ओसी रो कीछे ब ने ख़तम हो जायती। काई चे नीजम ओचाले ने जे तार्जिंग वाली रोहे चेकाई। अपनों तार्जिंग तेरेम फूल तार्जिंग रोहे। तीछे काई द्वारू धपेने अपनों तीरेम कम तार्जिंग हो जाये। ने वाईडू कम रोहे तीकाई। चे वाईडी कम धपेन तेरेम तार्जिंग नीजम ओचाले तीचे नीजम धपेन, औंग परादने गाग कररें। <hesitation> जॅतरोथी कै ओचाले उनके त हैं। हामू और काई तीनिजग अछे हैं भक्यार करें।